في الحقيقة أنا أفضل الرجوع بالزمن لمئتي عام، السبب هو أنني أحب أكتشف كيف كانت الحياة في ذيك الفترة، وأشوف التطورات اللي صارت في المجتمع والثقافة، حابة أتعرف على الناس وأفهم كيف كانوا يعيشون ويتعاملون مع التحديات اللي يواجهوها، ولكن إذا تقدمت مئتي عام في المستقبل ممكن أن أكون مرتبكة للتغيرات الكبيرة في التكنولوجيا وأسلوب الحياة.